אנא כּנְבְּעִי אֶלמַאלֵח כְּתַר מן אֶלחְלוּ, חְ'צוּסַאן פִי אֶלמאַכּוּלאת לִי פִיהַא אֶלתַּוַאבֶּל וּזִית אֶלעוּד בּחַאל אֶלכְּסְכְּס ולא טַאגִ׳ין דִיַאל אֶלגַ׳אז׳ מעַא זִיתוּן, אֶלחְלוּ כִּיעְ׳גְ׳בּ בִּיה שׁוּיַא, ולכּן מאשִי בּזַאפ חִית כּנְשְׁבַּע בִּסְרְעַה וּמא כִּיעְטִיש דַאק אֶלאִחְסַאס דִיַאל אֶלרְדַ׳א לִי כִּיעְטִיה אֶלמַאלֵח, אֶלטַּעְם דִיַאל אֶלמַאלֵח כִּיבְּקַּא פַאלפֶּם וּכִּיְחְלִינִי נְחס בּאֶנִי כְּלִית שי חַאגַ׳ה בּנִינַה בּצַח וּחתַּא פִי אֶלעְזוּמַאת דַיְמַאן כּנְמִיל לִאלמַלְח.